في قرية صغيرة كان هناك شجرة كبيرة تدعى شجرة الحكمة. كانت الشجرة قديمة جدا وعاشت لقرون عديدة. كانت اغصانها تمتد عالية نحو السماء. كان هناك فتى صغير يدعى سامي يحب استكشاف الغابة، في احد الايام، بينما كان يتجول قرر الجلوس تحت ظل الشجرة. شعر سامي بالدهشة، لكنه اجاب اهلا اعتقد انني اشعر بالوحدة. بدأت الشجرة تتحدث بحكمة، السعادة ليس ليست شيئا يمكن ان تجده فقط في الخارج.